<hesitation> Ary ten̈a ain'olo tsara be kony niatreiky raha nandalo in̈y e. Nafinafy izy in̈y fa hitako anô korazy ndreky. Milamin̈y tsara tsy taitaitry feky zen̈y namaly ndreky, nikoran̈a tamin’ny olo tiô in̈y, tan̈a ny ainô niatriky izy in̈y.